Ci dicissi ca lu sonu di li nostri vuci, trasfurmatu in impulsi elèttrici, si trasmetti pi menzu di fila e arriva a l'apparecchiu di nàutru cristianu unni veni trasfurmatu arreri in vuci e sintutu pi menzu d'un altoparlanti misu dintra lu teléfonu.